Jnu na kalava'anchi ye chong naá, te livi jɨ'ɨnchi kikuekanchii te ja'ninchii, ja'nu nchi ndutei naá, te lujua kalaviínchii, ya'a na kuvii naá, te <hesitation> ichii, na ya'a <hesitation> ichii naá, te lujua kuu kuexii na kee nka ta piezai lo kee ko'o naá, te lujua ndundói naá, te ye lo kalava'anchii naá kuu lo keei nuu tia'a i'i nda'a yɨjlɨ, ye naá lo lujua jna-ininchi lo kala'anchi naá, te livi ji'naka lujua ni ndɨ'ɨi ni ndundói naá, te kukonchi laxi'yonchi ya'a naá, <noise> livi xikonchi te ni ya'a ni tajni tia'ai naá, te lujua la ja'nu nkachi kɨjlɨ naá, te lakeenchi tia'a naá, te kala ajnunchi tia'ai naá, kee taka yuku, na kuu oregano, kee pimienta, kee comino, kee livi <hesitation> ye nda'a yɨjlɨ naá, na kee ye wenu xi líi lo kuña'a liko naá, te laa nka te lakeenchi ye chong naá na xi'yoi nuu ye tia'a naá, te livi <hesitation> jnu ni kuu nka ni xi'yoi naá, na ndu'vei nkai naá, te lujua ɨka ixi kukonchi kala'anchi ye arroz juiji na lo livi kunejna'a i'i ye chong naá, te <hesitation> lujua nka naá te ni kuu lo kaaso naá.